izy ka andeha hiasa mila mitôndra telephone malôha, aveke kao mitôndra ordi, machine ôhatra raha ilagna ampiasagna akagny, de mila mitôndra porte-feuille misy vôla, de mitôndra karatra satria olo mpiasa zegny fa fegno taogno, de mila magnana information aminano madignidigniky mombagnao zegny mila entignao fô mandeha isan'andro isan'andro